Meeɗiino waɗde jam gooto, jimoowo nani kolli belɗi ina ummoraade ladde. O rewi e kolli e, o yehi haa ladde. Ndako ko jinne woni toon e hoɗde hoɗdu. O ñaagii yo jinne oo ekkit mo hoɗdu nduu. Jinne o jaɓi wiy noon wota o ekkit hoɗdu nduu hay gooto. O waawi hoɗdu ndu. Kila ndeen hono makko waawde hoɗdu fof alaa e falnde he. O darji, o heɓi kaalis haa heewi